Maninona no mbola manontany an'ahy foana ianao e? Za ange efa niteny hoe in be dia be hoe tsy hanao an'ilay izy mihintsy hoa zaho e, efa hoe tsy mazoto amilay izy aho dia mbola mi-insista ihany nefa hoe za tsy, kamo be aho ihany hanao an'ilay izy e, efa hoe tsy te hanao an'ilay izy mihintsy aho, dia ianao nefa mbola mi-insista ihany, ajanony amin'izay fa za tsy te hanao an'ilay izy mihintsy!